أكبر حيوان شوفته كان في سفريتي إلي أفريقيا. كنت في رحلة سفاري في أحد المحميات وفجأة شفت قطيع من الفيلة. كانوا ضخام جدا. كانوا يمشون بهدوء وسط الأشجار. كل منظرهم رهيب. حسيت بشعور عجيب بين الخوف والأعجاب بسبب حجمهم الضخم والقوة اللي يملكونها. بس بعدت عنهم صراحة.